Upu wanja urégmé miin upuré nufuk: gagaputung inja pupur nufuk, fujihi inja pupur nufuk, fumoja maal inja pupur nufuk, épogiit inja pupur nufuk.